Ah yakəl dikə al. Dikəl sə gəsimi doŋa kə dikəl i yal ən khrismass ali. Chrismass nəkə yakimi yan doŋa. Mal, in gba yesu urfəshe diŋne re ryə ai. Etən, rələnali yakəl daŋ. Gam nə aaren dawdəgə netətə abəybəbərə sə aa re bənəgə yakəl ali. Tew kaw kə aa lesəgə kuki, aa bənu yakəl. Tew kaw nəkə nigi ko bɨy. Arew bənəgə yakəl ən ali. Yakəl ən ali ryə rə nə kə, yaw énu aa re ren yewsəgə nétə pətə, yaltə pətə iren tɨkə gam nə kə nə yakəl. Enbə aa ren yewkə yaltə pətə aa ren tɨkə gam nə kə nə yakəl ən ali. Aren kamkə gurəm kaw énu rə. Arey ren kamsəgə lúkə sə á bə aɨ aa ren gakə. Are ren wákə kaw enu bə kəy za kəy lii liikə é gbakəryə. Wanúú so é aa bə ani. Nisə éaa dawdənə yakəl dikə ali al ani. Aren lúúkə ani, are rekə ar yenərə ko ner, kə nergə ryə, ko gbanu kaw rə. Aren re kə. Are a rwi dini gə nə yakəl dikəl christmas al ali. Arey ren kamsəgə koo. Aa kamsi wanu e aa abə gəbən én gbakə rə sə aa ɗakənə yakəl ani, i bə kay gyalə. I bə kən yaki ine akən re i ren təəkə ən ébə bə enə án án paga an igyalə. Wanu so aadawdə ani. Ko koo, ikən tay take wayke kan, ire ye wawogə ireye ren gakə arey-arey ren liikə ko i kən bəydə netə kar baydini an, aa reyren wa bəkə aa ren liikə. Ni ani, sə re ɗakə aa ɗakə gəbəl. Nétə ari <hesitation> mi ɗakərɗan gəbəl doŋa nisə tew ən ai kən kpanə sə nétə sə aa bə ryə ani nə kəsə sə aa kətə sə aresə abə, are nə al, are nə al, are nə al, mə wakə yakəl aren re kə, aren daw dəgə are rekə naw rə. Aren nawkə naw doŋa. Rəkal túkə kparka akə naw kə naw. Yakəl ani wan ani gəsimi gən doŋa. Rəkal kal aa, nétə butəntə rer, irin kunu, nétə tə nasara ar kpəke ren, aa kə bukə aa kə ɗakəgə gəbəl nə gba nu kaw. Ani bə yakimi yan doŋa. So kristimiti ka nin mə kən kə garə bə rə. Ama gam nə kə wanu dikəl rəl mal an ani dan da garə. Ká nini rə kə aa gegən ən kə rəl nə rəl bə kən nini ani yakəl ye ali nə tɨŋtəm ryə sə aa ɗakə ami nə nétə sə ɓikəntə ryə sə gəbəntə ryə sə aa lii ari. Muni yakə yan yakimi yan doŋa. Sə gam ni ani mi ge min rəl nə rəl bə mi kə bə irim ami. Rəl ən ali kən kpanə nə kə yaki mi yan doŋa. Dikələ ryə, dikəl kristimitial gəsimi gən, yakimi yan doŋa. Gam nétə, nétətə aa bə ryə rə, nə nisə aa waynə gam nə kə ən kə fəshe aiŋne ryə ay wan ani yakimi yan dona. Ai mi təə min mi təə tən niisə kristimiti danə ani nə yakəl wanə niisə danə ani kə, kay ikə ən mi təə tən rəl nə rəl bə mi kə təəkə, ká kələ gam nə kə wanən ani, yakəl ən ali aa garə, aa garimi gbamsə. Sə niŋkə i awsə i kamə wan an ən kə kergə niisə nétətə sə i gəbəl məkə wakə in dələ dikəl da in dələ kə pil sə gəsəm al ya kə pil sə gəsəm al yakə mikə mi war kə gəsimi kə dikəl kristimiti al. Yakimi yan doŋa nə nétə aa bətə ryə ari. So wan ani. Mi kə oləgə jiwlə bə kə pawsé nay sə pá kə paŋgé niisə aa re bənəgə dikə kristimetial sə aa ɗakənə gəbəl sə aa resənə zu aa resənə sə musəpa ani, har rələn sə wan da kpine da təə ən nihin niŋkə kə aa kpanə ani. Ama ká nini rə kə kay dikəl kristmiti al kə mi kə təə min mi təə tən bə gəbal wanə ryə al nə yakəl ləy al a kərlə. Mikə təə tən zum am ɓam bə aa re kərkərə. Gamnə kə nétətə ryə ar aa bətən ari nih sə nii yakene sə aa bə nə ryə ən ani abe. Mo zo sə ma naw náwsə ma gir pa. Ma gir aa ni kpuŋsuruk, mə ka ú ko gbamlə, ko lera ma ú wane mə kən ren púsəgə. I tay bikə ma i tay wane mə gange án haba. Naw resə musə pa. kay wananni yakəl wanə aa garə gbamsə. Ma wakə rəkal kal aa náw náw sə har aa kɨntə dikəryə. Gam nə kə ar yakəl danə ai. Mə ‘wakə wan ani kay yakimi yan. Dikəl al yakimi yan doŋa. Dikəl kristimiti al kam, jiwlə kə pawshe nay sə pá. Kə do é bə niisə aa re resənəgə ah sə musə pa ani.